Ny sakafo halan-daty zañy nefa minday raha soa. Ny fantako zao da nonia da halandaty io. <hesitation> Da añanambo koa da voanzobory da taboara koa da misy malaiña taboara iñy.